or lëꞌ gia xiab bos mëꞌ may c̲h̲uslo gia tson mëꞌ xiab gia bos siagalaga disiembr lëꞌ neꞌy c̲h̲akga xki ber c̲h̲akga neꞌy yu or c̲h̲akga nal, ber ma or lëꞌ fubrer xgaꞌ or knu nak or x̱oꞌbc̲h̲o me x̱oꞌbc̲h̲o me xka, saꞌnga or lëꞌ xki c̲h̲akga neꞌy nap x̱aꞌkga nak sinda or lëꞌ me xc̲h̲oꞌb or knu nap lëꞌ me lis ic̲h̲ë guꞌn xki lëꞌ minn lëꞌ siempre lëꞌ minn sdzebaga lo me saꞌnga lëꞌ lo giana kaska or lëꞌ gia xiab, ber lëꞌkga xka nap yu diꞌt xgaꞌyaꞌ yu diꞌt xka sdzeb minn giedz, lo me nak guꞌn masc̲h̲a ndzeꞌbna, or lëꞌ x̱uꞌ lëꞌ xki xni.